සමහර කෑම ජාති කාපුහම <hesitation> ආසාත්මිකතාවයල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂෙන්ම <hesitation> සැර <hesitation> කෑම කියල අපි කියනවා. නැත්තම් උෂ්ණ අධික කෑම <hesitation> කාපුහාම <hesitation> අපිට සමහර වෙලාවට ආසාත්මිකතාවයල් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම <hesitation> විවිධ මාංශ <hesitation> මස් වර්ග අනුභව කිරීමේදීත් ආසාත්මිකතාවයල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> අන්නාසි <hesitation> තක්කාලි <hesitation> වගේ උෂ්ණාධික කෑම <hesitation> ආහාරයට ගත්තාමත් ආසාත්මිකතාවයල් ඇති වෙනවා. විවිධ කැසීම් <hesitation> බිබිලි දැමීම් <hesitation> තුවාල වීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> විවිධ මස් වර්ග ආසාත්මිකතාවයල් සහිත පුද්ගලයන් ආහාරයට ගත්තන් පස්සේ <hesitation> කැසීම් <hesitation> හුස්ම ගැනීමට අපහසුතා පෙණහැල්ල ඉදිමෙන් තත්වයන් ඒ වගේ තත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. සහ මේ <hesitation> එක එක්කෙනාට ආසාත්මිකතාවයල් එක එක විදිහට බලපානවා. සමහර අයට <hesitation> හිතන්නෙවත් නැති ආහාර වර්ග ගත්තාම <hesitation> ආසාත්මිකතාවයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් <hesitation> විවිධ කෑම ජාති <hesitation> අනුභව කරන මිනිසුන්ගේ <hesitation> විවිධ ආසාත්මිකතාවයල් දකින්නට පුළුවන්.